sagale sun ilaalte sagale feden sun bite malat pesa kabd au malat sagale ooru kasa kabd woriit jeebisite duum roofu midaafetai won feden sun ilaalte, sagale at feetsun ilaalte taat ridikit su. borbaade woat ooru kasa fudet au dukaa fedet woriit hingalte akas daabdai